I polpi al a i tentacui che ai servu për bugiese, cuindi cuandi a s'bugiu a bugiu tüi i tentaculi e a riesu a andé e pöi dopu a vivu ënt ël mar e pöi a së tacu a i scogli e a sun bun da mangé